Kaalkiräguq ommaq üteq väega pikki kaaluga eläjäq. Ja tuu om näide jaos hää, selle et nä saavaq korgõst puu otsast hindäle süvväq võttaq uma pikä sinidse keelegaq.